กะประมาณเดือนละสองหมื่นพู้นแหล้ว เพราะว่ามีทั้งค่าประกันรถ ค่ากะ อ่า จิปาถะในแต่ละมื้อ ค่ากะหนี้ กยศ. ค่าน้ำค่าไฟ อ่า ค่ากะจ่ายฉุกเฉินเวลาเจ็บป่วย

เฮ็ดให้เฮาเฮาหลายขึ้น เฮาค่อนข้างเฮาฟุ่มเฟือยขึ้น เฮาอยากซื้อหยังเฮาซื้อ

กะปรึกษา พ่อกับแม่ เพราะว่า กะเป็นครอบครัว กะรู้สึกว่าคุยกันได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการเงิน

การที่เฮาลำดับการเงินที่ถูกต้อง ว่ามีอิหยังที่เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตของเฮา แล้วเฮามีอิหยังที่เฮาต้องซื้อเพิ่มเติมบ่ แล้วเฮาสุดท้ายเป็นสิ่งที่เฮาอยากได้ ถ้าสมมุติว่าเงินเฮาเหลือ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

เปลี่ยนไปแน่นอนถ้าเฮามีเงินหลาย แล้วเงินนั้นมันควบคุมเฮา เฮาสิเฮ็ดให้เฮาหลงในการมีเงินหลาย คิดว่าเฮาอยู่เหนือกว่าผู้อื่น

ส่วนที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อที่จะพัฒนาประเทศของเฮาให้เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าได้

คิดว่าสำคัญหลาย เพราะว่าท่าบ่มี ภาษีที่มาจากเฮา ประชาชน หลายหลายคนหรือว่าหลายนโยบาย เฮาอาจสิบ่มีเงินรองรับ ในการที่ดูแลประชาชนในอนาคตในด้านต่างต่าง

บ่เคย เพราะรายได้บ่ถึงยังเป็น freelance อยู่

จริงจริงกะบ่ค่อยรู้ปานใด อาจจะเก็บไปไว้บำรุงหรือว่าซ่อมแซมสิ่งต่างต่างภายในประเทศ หรือว่าออกนโยบายต่างต่างให้กับประชาชน